So mi nani un inni kalimaawa "progress" ko wiyeete ɓeydaaki yeeso, ko waraata dow hore am kanjum woni non no project manager kugaal ngal wolwaata na yam, e wiya koy hore, e wodi ɓeydaaki yeeso e dow kuugal ngal. Kanjum woni ko mi tcamaatayan kondeye.